فوقت الفراغ ديالي، كعجبني نعس بزاف باش نعوض هداك النعاس لمنعستش السيمانة كاملة، كعجبني نمشي ندير الأنشطة لمتنكوش عندي وقت ليها في وسط السيمانة <hesitation> فحال الجري، فحال السباحة، فحال الرسم، ولا نتفرج في المسلسلات والأفلام